Owu emi enyenede eti uwem, edi owu emi edide ikud owu ke usuñ me okud owu k'ufọ ewam owu oro, edi akpri enyin, edi akamba, ikereke me imo edi akamba owu, anwam kpukpru owu ukem ukem. Enyene ọkuk esi ono owu, kini emi owu enyemde unwam, enye anwam owu oro, idaha isie me afo edi akamba owu me edi akpri enyin anwam e ke kpukpru usuñ nkpọkọm ke idem ufọk emi, me owu do inyeneke ufọk me mkpo anam e me enye anana, esi unwam ono owu oro. Ndin mme nti akam emi, enye esin Abasi nko ana anwam owu oro kini emi owu oro enyemde unwam otu Abasi, edidiọñ emi owu oro akanamde ono mbin emi enye midiọñọkediọñọ akanwamde, unwam emi enye ekesinde ono mbin emi enye mikediọñọkediọñọ, kpak ukem unwam oro ke Abasi ida isin ino owu oro ke ini isi me ndito nsie k'itie kied eke mmo ododu. Abasi okud unwam emi enye akadade anwam mbin oro mikenyeneke ndin esi owu oro aka akanwam mmo, Abasi iyeda unwam oro ada anwam ndito nsie k'itie kied kied emi enye odude. Ndin uto uwem oro afan owu nbdikpebe, ndnyene uto edu uwem oro awud ke owu oro edi eti owu k'itie iduñ eke enye odude. <hesitation> Ndin siak eti uwem emi afande, ami mkpe Abasi ubọk yak enye anwam min ndinyene ukem eti uwem eke mbak otudo mbo mfan ma iture ntu k'ubọk nsi nsi owu emi idade edidiọñ isọk inñ ma ndito mmi. Se mbeñede Abasi anam ono inñ edi oro, ami ndidu eti uwem me mmọdiọñọ owu oro me ndiọñọke, Abasi anwam min ndinyene eti uwem mbak otu do mbo mfan k'ubọk Abasi.